Raiky avao ñy firene fa nandehanako, nitsangatsanganako ;zaho mbo tsy nandeha an-dafy, mbo tsy nandeha aminy ñy karazany ñy firenena iabiaby aminy izao tontolo izao ;madagaskara avao ñy tanà fa nombako, fa nandehanako ro fa nirioriovako.